Fomba ampiasan'ny laoka i rambony igny anh ahafahany mandeha igny, amin'igny zany laoka mandeha mivezivezy aràny, de i rambony igny koa iarovany tegna rehefa misy manafika igny izy sady igny koa marangitra de zany.